Oynani nam mato bilan artib olib qattiq kirlarini olib tashlash kerak so'ngra shisha tozalagich yoki sirka suvi aralashmasini qo'llab ko'rish mumkin va yumshoq mato bilan quritish kerak.